﻿Di na'awina wi numuni tuma cabu zama I-yana wiya <noise> da uthi va dilai <noise> ghingin cici ca ndaka saa tsuwara <noise> ca sama ca zha <noise> ghanzu ghi sa tsuwaru, <noise> sai dai ca dida <noise> sauza wato kwatarza caniya salaba a ta tsuwara har a u`sau, gma ca ndaka piyau <noise> cici ca piya ghi ba wi wuyani <noise> bu hi wuyani <hesitation> ci ndaka kwa kuza <noise> motansu to ca p'inja be di'tsau <noise> din tirinna, ba ci bitthi ci p'ryilth d'ìi, dìm ghì smin ndaka fakau ci ndaka gа kuza mo-ghani ghani ma ca sinau ci ndaka ga kuza <noise> ca kari ko motsi ta wuyani'i sai ca Ithay ca fukhitan gma cici ca cighau, dinnan buca cighare cighitaza ca cigha be dinnan buci na hyi kaman dighanfai suban din ya hì ngiru gma ci ndaka p`a wayu to ca vara be dinnan te ca cighau ko di tsau c'amazana cici baca-ca-ca <hesitation> yawai caniya cighau, <noise> ghan we tuma ci nuna'a basjuju gma cici hi ba we`e ya buguzu, don ya bugugu ba we di datsu ci sina dinnan bu ci ndaka c'ighau wi ndaka humuzu ko ga dinnan bu ci ndaka varau. ﻿Gma wi ndaka khirtizu ci sina gma dinian bu suban uthin wan ya ghi paya caba ghi hala yan tahyiyi taza, <noise> ci nuna tuma gma nununi nazi'i, <noise> ai ko disuban we`e we ba wa layau- <noise> tin-ci, tun dici ndaka hala yan ci ndaka tau, gma ghici ndaka p'iyau ci ndaka p'iya ghici ndaka-ca sinaa cadi khirtaka ba yanndaka dawuza ghen we'e tuma cici ci nununa ba juju <noise> nununi nazi gma a, khisa sinakhi ti sinna caba, ghan we man ya balthin ghi la'eihi bane ya p'uzu, ghingin nununi naza, <noise> ghan were dilai ci nuna tuma, ca ba di na'awina wi nununi susu. <noise>